Raha toa ka hikajy hena, atôn-tsalaza na atôvan-tsira, na izy atao agnatin'ny vata fampangatsiahagna, atao agnaty frigidaire. Magnano zegny zegny atao raha hikajy hena.